<hesitation> Bitro zany e! igny zany izy milay i satsia tsy vitan'ny hoe izy zany kelikely fa mahalay. Zany hoe ataontsika hoe mahita biby zany hikaly anazy na hamono anazy fa hitany baky lavitry igny, tonga de fa milay i mamonjy tragnony de mana avantage zany i, mana tombony tsy ho faty.